دراسة التاريخ شي مهم لأنها تعلمنا من التجارب الماضي، توضح لنا شلون الأحداث الجديمة أثرت على الحاضر، تساعدنا نفهم شلون الجرارات التي اتخذوها الناس جبل ما شكلت حياتنا اليومية، تخيلنا نجدر شلون نتصرف بحكمة بالمستجبل، من غير فهم التاريخ ممكن نكرر نفس الأخطاء ونضيع فرص نطورها.